एक घना जंगल के अकेले पईदल पर कइले एक रोचक और खतरनाक काम बा, लेकिन अगर हम ए मानी लेइ कि हम अइसन करब ते एकरे खातिर हम पूरी पुख्ता तयारी कइ लेब। ताकि हम्मे अइसन कैले में <noise> कवनो भी समस्या के सामना ने करेके पड़े या कम से कम समस्या के सामना करेके पड़े। हम उपयुक्त मात्रा में खइले और पीले के समान ले लेब जइसें हम्मे कमजोरी या डीहाइड्रेशन के समस्या ते बिलकुल ने हो। ओकरे अलावा हम अपने सुरक्षा खातिर डंडा या कुछ भी अइसन चीज जौन हमार सुरक्षा कइ सकेला रस्सी <noise> और कुछ अउर इंस्ट्रूमेंट्स के अपने साथे जरूर धरब। काहेकि जंगल में जंगली जनावरों के खतरा हो सकेला। हम अपने साथे जला और कुछ हथियार और आग जलाई के समान जरूर रखब काहेकि जंगली जनावर आगी से डरले। ओकरे अलावा हम एकरे बारे में अउर भी <noise> पता करब ताकि हम अच्छे तरह से जंगल के पार कइ सकी।